لتحضير الأرز، أول شيء، تغسل الأرز جيداً بالماء عشان تشيل النشاء. بعدين، تنقعه لمدة ربع ساعة في قدر. حط موية مع ملح، وإتركها تغلي. لما تغلي، أضف الأرز وقلل للنار. غطيه وخله ينطج حوالي خمستاش لعشرين دقيقة. بعدين، نرفعه عن النار وخله يرتاح لخمس دقائق. وبالعافية.